kaka ata laseng lako wie'd de ngasang kaka niki. Ise eme le leso ise toko one liang, eme le wie ise ga ngo kawe hang, ngo tenggok buah buahan. Itu tara nggo gah ata eme ngo kawe niki ngo kawe le wie. Niki ho toe ma danga mese ne koe ke i. Niki ho warna'n ne warna miteng, warna dereng hitu situ sua kanang. Agu kaka ata paling laseng lako wie'd ga kaka po, hitu laseng de kaeng one ngalor, ngalor ngalor so. Ise toe ma danga laseng kaeng eta tana masa. Ise eme le leso ihe toe manga muncul de le wie di hitu po apa ise muncul one ngalor, itu tara nggo eme le wie ga runi kaka hitu sering nggo tae data runi kaka po runi kaka po. Niki ho eme kawe hang le wie ise, laseng ise gah ngo tenggok ara. Ara ho ga wua haju, ara ho haju ho haju mese agu'd niki ho sering keta ise hang ute data one uma data. Misal ne timung, ndesi agu apa kole iwo't, nggitu kole po eme lako wie ise laseng ngo hang ikang.